Ŋma táae jifɛ, na tiie saŋjaɔ, ŋ bɛ ŋ bɔɛnu, mui sii wa kɛ mui liambo sa jiifɛ ma koe ya. Jiiɛ bɛ lɛimu. A bɛ bɛna, a be bɛna. Mui sii wakɛ muiliambo sa, mui maŋ nu bia. Kɛmu bɛ football koe bɛ bɛ. Mua siie zii, mua liambo sae, mua bɔe jiifɛma ko mɛ nu tɛa lɔ, kɛ mua fii football ta taaŋɛ mui maŋ bia, mɔ i ta, i ta, i ta, i ta football i ya fɛma, i ya fɔa, i ya fɔa, i ya fɔa. O, ŋ ta-ŋ ta mɔɛ kɛ nu bɛ bɛna. Ŋ ta mɔɛ kɛ nu bɛ bɛna. Anui bɔiɛ kpasii gbɛlɛn. A bi mui maŋ nu bia wa kɛ. Mui liambo sa. Mui a saa! Mɔɛ bɔ nu bɛ suuɔ. Anu bɛ anua kpɛ mi na, anu bɛ anua jiiɛ mi na. Mui siia, mui liambo saa ka. Hiŋi jaa bɛ i bowɔ, i ya sɔɔ ɔɔ hiŋi ya ya jaa sɔɔ, ya kaŋyae i ka-ya kaŋyae i kaama. bebe leŋ. Ya bebe, kɛ ya jɛ lɔ nu. Y i tɛkuuyɛleŋ fue, ke ya jɛ lɔ nu. Kɛmu a bɛ.